ⵇⵓⴷⵉⵙⵀⴰ ⵍⵙⵀⵜⴰⵏⴰ ⴰⵢ-ⵡⴰⴷⵀⵓ ⵎⵏⴰⴽⵓ <hesitation> ⵜⴰⴳⵀ ⴷⵀⴻⵜⵜⴰⴳⵏ ⴰⴷⵀⵉⵙⵀ. ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵜⴰ ⴰⵀⵜⴰⵏ. ⵜⴰ ⵏⴻⵍⴼⴻⴽⴻⵜ, ⵜⴰ ⵜⴰⴷⵣⵉⴷ, ⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⴽⴻⵙⵀⴻⵜ. ⴽⵀⴰ ⵙⴰⵏⴷⵏⴰ ⴳⴰⴷⴷⴰ ⵔⵉⵍⴼⴻⴽⴻⵜ. ⴰⴽⵉⵏ ⵏⴰⵡⵀⴰ ⴻcⴷⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ ⵓⵜⵜⵉⴷⴰⵀⵔⴻ ⵢoⵏ. ⴻⴷⴷⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ ⴽⴰⵔⴽⵀⵡ. ⵀⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ ⵉⵔⵍⵉⴳⵀⵜ ⵍⴻⵍⴰ ⵎⴰⵏ. ⵀⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ. ⴻⵎⵉⵏⴰⴽⴰⴱⴰⴷ. ⴰⵜⵜⵉⴼⴰⴰ. ⵀⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ ⵍⴱⴻⵍⴰⵏⴰⵏ. ⵀⴰ ⵡⴻⴳⴰⴷ. ⴰⵣⵣⴻ ⵢⴻⴱⵉⴼ. ʻʻⵉʰⵜⴻⵏ ʻⵙⴻⵔⵜⵉ ʻⵓⵉⴳⴰⵎ ʻⴰʻⵎ ʻⴰⵔⴰⵜ ʻⴰⵏ ʻⵉⵣⴳⴰⴽ ʻpⴰⵏ ʻⵉʰⵜⴻⵏ ʻⵙⴻⵔⵜⵉ ʻⵢⴰⴽ ʻⵎ ⴽⵓⴷⴰⵔⴻ ʻⵅⴰⵡⴻⵏ ʻⵉʰⵜⴻⵏ ʻⵙⴻⵔⵜⵉ ʻⴳⵉⵣⴰⵏ ʻⵉⵍ ⵊⴰⴳo ʻⴽⵓⴷoⵙ ʻⵢⴰⴽ ʻⵉʰⵜ.